Valgõq ommaq pilveq taivah, midä om väega illos kaiaq. Sääntseq õrnaq, õhulidsõq, valgõq pilveq. No ja sis mullõ miildüs, ku tandsji ommaq sääntseq valgõq rõivaq vahel säläh ja. Ja sis om valgõ viil ka lagi hariligult.